طبعا طالما انه يبغى يقرا كثير من الكتب ما عنده وقت اكثر شيء ممكن انصحه انه يجوم بدري ما ينام بعد الفجر وممكن يجرا في هذا الوقت وهو افضل وقت للجراءة يكون العقل صافي ذهنه خاصة انه اذا نام بدري وصحى بدري خلاص يجدر يجرا وهو مرتاح وهدوء اشوف هذي افضل طريقة.